<hesitation> ka yisti jinin gyaʒi mo mba̱la̱n ka̱n gure de pa ma̱ yil tedi, yek ma̱ na da̱nti ka leha ga̱ galu, miyo gaaʒi niye mbala̱n ka̱n gwe de pa nya taimakani yek a ma̱na da̱nti – suki – mus mbala̱n jwe de pa ma da̱n suksi wu – mus mbala̱n jwe de pa mada̱n suk siwu a ma̱da̱n lafiya suksi ilgon potaɓa mot ga̱na̱n suk ma̱jon ama̱ dla̱nniso. A tarihi ga gyaʒi de pa ma̱ mbi wu: mbala̱n ka̱n gwe de pa sa̱ yil ted – ga̱n yil tedi – ted yil ted yila ga̱n moga yek ma̱ da̱n ɗe gyaʒi’i ye ma̱da̱n ten ilgwe depa ma yadde daniwu. To mus jina̱n gon – yek ma̱da̱n suk mbalan jwe de p. Nya ʒa̱ni suksi wu duk mulge de pa gyaʒi da̱n sukti go to ata̱ da̱n na̱ mbatl de na̱m ata̱ kanti de yilse – gwasi, asa̱ da̱n sukti, a gyaʒi mbala̱u ka̱n gwe de pa mulgon cit da ɗa so tak ma̱lgon cit daɗe so ko de na̱ duu tuk mikɗaso aba̱ ilgon nitɗa gwe ɗe pa ta mamik kumti co wuso saiko tas da̱n sulati ba tare na̱ dla̱nti so. To mu gyaʒi wo yekɗe ilgwe de pa ko gaasi a sa̱ koyeni wu. Koda de ka̱ lokaci gwe a tol gyaʒi ilgwe de pawe sa nunek go yek de da̱n suk mbala̱ni mbuk – mbuk mbuk kwarat so a duk mulgwe de pa ka̱ yeni ta̱ ba̱lki koda ta̱ shekara de na̱m ka̱n ko ma̱ igwe za̱k wu da̱n sukti ta̱k ba̱lti nalti gwasii domin ilgwe de pa sa koye gyaʒi yek ko gaasi da̱n yen mbala̱n gwe de pa a pa̱l ko tanci na̱ kiwu. A kuwa go yek ma̱ dan ten ndi ga̱na̱n ni a adalci, yek ma̱litet ka yanayi kopti nya mawu ilgwe de pa nya koye mbala̱n go yek ɗe ta̱la ɗa̱n suk mba la̱n lafiya. To yek go yekma̱ ngiɓi – yek ma saka ngipti de ma̱ sako mbit haske ga shaura lu kopti nya gwe de pa ma̱mi ngibi ju. To so gyaʒi wo mbala̱n ka̱n ma̱n da̱nti lafiya suk kowoko, ma̱n lamti – mbala̱n. A na biyu gwasi gyaʒi mbala̱n ka̱n gwe de pa mbi sana’a gaꞌ kolti zhin. Yek de ilgwe de pa ba gyaʒi ngiɓi wu – na̱ nalika̱n – ama̱ ci – na̱ nali ka̱n ama̱ tla na̱ nali ka̱de muso ilgwe de pa ma man pa̱lti wu yek ɗe kolti zhin wu. ma̱n ʒa̱t jina̱n wo sa wulni’e kolti ʒhin go yek de ilgwe de pa a yilli mbala̱n ɗa̱ ka kunci ko ta̱k yen ilgon ga̱ ma̱l gon a gwel ʒa̱k da̱ ni wu. To a – a dani ka̱n ma̱ dla̱l a dani hal na̱k ninge mik de mbalan jwe de pa.